انا على كل حال المحمول ديالي يعني محبش يشعل واش نديرلو نديه عند السقام يخدمو يسقمو شحال- نقولو شحال تجيني بش نخلص نخلصو ويعاود يولي يعني التيليفون تاعي يمشي جديد ونهني روحي من كامل المشاكل تع تسقمو ولا كش حاجة كيما هاك